<hesitation> Fomba anamboarako hagniny zao e, mbô atonga le hagniny le <hesitation> amboariko leha amina restaurant na hotely regny, de <hesitation> magnotany za ôhatra amle mpiasan'ny le hotel, ôhatra hoe karankôry fandrahoanjare i raha igny, na koa hoe mizaha resety azmina youtube za de mangala tahaka agniny, de ataoko karaha agniny.